اللغات اللي أنا أعرف أتكلمها أو أفهمها أكيد أول شي طبعاً اللغة العربية لأن هي لغتي الأم، ثاني شي اللغة الإنجليزية خصوصاً إنه مجال دراستي كان كله بال- <hesitation> باللغة الإنجليزية، فأنا يعني أفهمها كويس وكمان أتقنها أعرف أتكلم فيها، لكن اللغة اللي أنا ما أعرف أتكلم فيها بس ممكن أفهم منها شوية كلمات <hesitation> هي اللغة التركية <hesitation> عن طريق إني كنت أشوف مسلسلات تركية باستمرار، فهذا ساعدني إنه أفهم كلامهم شوية من السياق.